Un si nguate kanana na am naxo naxo ihó, ña yivii xa'á deen, ano xa dé ne un ñadii ihó uñanu ha naxú, nakano no xa iin xhian, tenguati kan <hesitation> ná'a na dama xhinxi va'á.